Ma romana kora en vanu, te na uts veri nambana kia ta bete upas nor en vanu, nambana ka ganga ma ka uk na sasa. De va sasa boom box en sanana uk va sasa akuk en sanana, bero taim tsan opuenom ti tsa ganga mia ar ka na ne ma nma ka tete pa mia ti, ro re akuk wene ta kasa te rova kora ka tsiako mar veri. Umbam taim na ka tos uir pa mia pameli. Ko mia pamel kia ta te upas nor, bero ar tsa op wa veni romana ganga to vovoso na. Nambana kia ta tete upas nor, bete upas, takasa upas nor, ti tsa ganga pa mia ar. Mia ar kua pa romana kia ta mandono tsa vovore nom, ka tsue, ar pean. Kia ta yiu mandono na. Kua pa romana, tsa op pa romana kia ta manndono tsina rior, tama rior, te rova kora no pa vere va sasa akuk. En sanana, bero ar tsan op, tso kia ta ma madono bau nor. Chief vati tsa vovore na kia ta mandono am buar, tsa ben ner Tsip kaovo vea to vore na tsa bin er, ka romana tsor vets wa veni taem na ar vati to tena na bana to mukai tate mata upas nor. Ti tseboana vo yia tsa nao pa mia vanu ka na nema, pa tsan kes nao pa mia vanu ka nane ma toa keso otom tamana kanane ma nane ma nane ma ka ukuk va saasaena kes pa nom o tom tamana tom tamana sasa tsa gagaer ka tosoer peo mukai tati to mama nono na nabana. Mukai ta tate upas vets inana mukai, em vanu mukai ta tito mamadono bauna mana tate pavets inana va mukai. Mukai ta madono nor ta paia chief tena veni veni vanu tena veni po tomtamana tsan vets tamano tsa vovorenake koa tsa mukai ta madono. Romana tsan vets wa veni taen no bia tena ge ar vati totena kean tsa op o tsi ubam to mukai ta rova kara to tete nor mukai ta nata wanor veni anabana to tete nor. Ene to tsun vovoso nu po pameli ka tsun sisio nu ene va ti vovosopo pameli taem ne tsetseako nu amatsi kiu. Romana kora en vanu to tena matsi kiu romana kora en vanu to tena ma tsi uts veri. Romana kora, ar to vovoso na, buar to pe te rekara enor pa romana. En vanu, tate po gaga, tate pa de vasasa akuk a bum box en sonana, rore vasasa akuk nabana. Uk vasasa akuk en sanana. O nao vasasa po ubam vanu. Kita ti to isiso na pa paia ar. Kua pa roma, kita nata nor pa madono. Kita tevoa no pa voso tate pa, vapapai a mia ti a mukai, tate pa op inana mia ti en vanu, to mukai ene. Po va, nabana pa romana to vets nor. Oria me to tenor or tsor tsoe. Oyia rova, ma bero ar pa remana tsam aguas, kita te mamadono to tena. Ma ar vakav, tson op voai nom veni. A kita ti, ti tsa ma dono ar vati. Kean tsa op otsi ubam, kaovo, o kua, kita bebete upas nor. Tsuk kua! Tate po gagga, tate pa de vasasa akuk a boom box.